கனடாவின் வரலாறு முழுவதும், அதன் கலாச்சாரம் முதலில் அதன் பூர்வீக கலாச்சாரங்களாலும், பின்னர் ஐரோப்பிய கலாச்சாரம் மற்றும் மரபுகளாலும், பெரும்பாலும் பிரிட்டிஷ் மற்றும் பிரெஞ்சுக்காரர்களால் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியது. காலப்போக்கில், கனடாவின் புலம்பெயர்ந்த மக்களின் கலாச்சாரங்களின் கூறுகள் கனேடிய கலாச்சார மொசைக்கை உருவாக்க ஒருங்கிணைக்கப்பட்டுள்ளன.